من الصعب تأكيد هالشيء، لكن يمكن الاعتماد على الحواس والتجارب. التفكير النقدي مهم، والتأكد من المعلومات من مصادر موثوقة. زادة، إذا كان عندك شعور بالواقع حول العالم من حولك، هذا ينجم يكون دليل على أنك تعيش في الحقيقة.